दौपर् नि कोमुनिकस्योन् को द्जुन्ग दय्-तो-दय् लिफे हो होइ खन नमोन, बेसर छिर्प्स्, जिखो जुन्ग छिर्प्स् हन इन्लिश् अव्, बेपर् बैदि, बैदि मय सोउन्द् प्र बनय्नन बेसर कोमुनिकस्योन् को कल्म बय। रेल ल यु गुबुन्-गुबुन् हदिनि दौपर, गुबुन्-गुबुन् सोउन्द्स् प्र बनये, दैफो जुन्ग खन सुन्ग ब गुदिमोन। दौपर् नि रेल न इ स्तैल जुबुत् अलद अर् रेसु मै तेन्ख ब न इ प्र जुन्ग बेसर कोमुनिकस्योन् खलम न इ नैको जुन्ग दैल्य् लिफे होनो नमोन, बेसर बिरे बिरे छिर्पिन्ग् सोउन्द्स् दि होन, पेस् प्र जुन्ग। भिसिनि रेल न इ कुहै जुन्ग अरेने बर बुजिन मोन, बिसिनि ओन् लन्गुअगे त्सय बिरे, त्सय कुहै कौसिनि ओन् ब्रीद् एब जद सिनेल इ।